مره اميرة كانت بتحاول ان هي تزرع جنب الشجرة دي وكان فيه شجره بالنسبالها غامضه جدا عندها فروع شجر حلوه جدا فكانت بتحبها تقعد جنبيها وتزرع شجر كمان جنبيها وزرع تاني جنبيها وتجيب القطط والسناجب بتاعتها تحاولوا تلعب قدام وجنب الشجره دي، فالشجره دي فمره حاولت تتكلم مع البنت بس البنت مكانتش مصدقه ان الشجره بتتكلم معاها، والبنت مكانتش مصدقه ان الشجره بتتكلم معاها هي، وحاولوا ان يتكلموا في مواضيع كتير وتقول ان هي بتحب الموسيقي بتاعتها وبتحب الحيوانات الأليفه بتاعتها وبتحب التعامل معاها بعد كدا بقوا صحاب هما الاتنين في وقت قليل جدا وبقت كل يوم بتقضي وقتها مع الشجرة.